Kan khayyaroni fi bamshi lel murriq hanal fada amma al mamsha kan biyakhud sana, da basbur ma banshi finshan fil mamsha bas sana shuqulal bidu minni asshaqalil bador ba sawwi han wa ma balga ba sawwi fissana shuqul katir wa ma balga waqit le ahali wa iyali kan fi shuqul baʼori lehum kula ma balga waqit ba.